Yɛka sɛ bank a deɛ menim yɛ bank deɛ ɛyɛ baabi a yɛkora sika <hesitation> ɛyɛ dane bi a baasi na bɛde mfidie aagu hɔ na bɛkora sika wɔ hɔ <hesitation> nti ɛno ne bi yɛ a ɔse meekɔ bank. Na kyerɛ sɛ ɔɔkɔ bank aakɔ askɔyi sika <hesitation> bank deɛ yɛ baabi a bɛkɔ, baabi a baasi dane a bɛde sika gum. Ne bank nsoso tumi yɛ nsuo agya <hesitation> nsuo agya. Brɔfo no se bank, bank of a River nti nsuo agya hɔ nsoso bɛtumi frɛ no bank. Medeɛ kakra menim fa bank ho no no.